תחדיד ג'ודה אלעמל אלפני קייעתמד על עדה עוואמל, אלאבדע ואלאבתקאר פלפיכרה, אלתקניקה ואלמהרה פתנקיד, אלقدרה על איאصال רסאלה ואחסאס אלמתקאלי, אלתאת'יר אלאעתפי או אלפכרי, לכיעתרכו ולכּן פין אלאחר אלחכם קאיבקי נסבי וمرتبط בזוֹק כל ואחד ואלתג'רבה דיאלו.